So haala sariya haalaama annabaajo oo tan hakkille an warta e mun, ne ɗon fu saroraki ngonga so wana ngonga. <hesitation> Banngal diinanke kaa fu, mi wiyan o jon sariya. <hesitation> Omo foocci jaadiral.